Mullõ joht oluq ei miildüq. Mullõ miildüs iks vein pall'o inämb. Määnegi kodooluq piät olõma sääne, et ma tedä ülepää tahtnuq juvvaq, a veiniq mullõ iks miildüseq külh, mitmõsugudsõq veiniq,